Cwii tsꞌaⁿ xocanda̱a̱ nntseijndaaꞌñê cantyja waa cantyja na wanoomꞌm ee cwii tsꞌaⁿ tixonda̱a̱ nntseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ljoꞌnaꞌ waa na nntsꞌaanaꞌ ñequioñe xuee ꞌio oo xuee cha ndoꞌ mati jeꞌ tsꞌaⁿ xocanda̱a̱ ntseijndaaꞌñê cantyja na wanoomꞌ nqueⁿ ee meiiⁿ na niom ljoꞌ na jom matseijndaaꞌñê sa̱a̱ meiⁿchiuucheⁿ maxjeⁿ xocanda̱a̱ nlquieꞌntyjo̱ na nncwjiꞌnaꞌ chaꞌtso ljoꞌ na jom matseijndaaꞌñê tsꞌaⁿ xocanda̱a̱ nncjaañꞌoomñe cantyja na wanoomꞌm cantyja na jom lꞌue tsꞌoom yocheⁿ na mꞌaaⁿ nnom tsjoomnancuewaañe meiiⁿ na majndye ljoꞌ na tsꞌaⁿ matseicantyjaaꞌ tsꞌoom naquiiꞌ na wanoomꞌm sa̱a̱ xocanda̱a̱ lquientyjo̱naꞌ na nnquiom joonaꞌ ñequioñe jom oo na nnda̱a̱ nncueꞌ cwii nnom ꞌnaⁿ na jom macantyjaaꞌ tsꞌoom naquiiꞌ na wanoomꞌm joꞌ chii tsꞌaⁿ xocanda̱a̱ nntsꞌaaⁿ xjeⁿ cantyja na wanoomꞌm ee ticuaa ñequioñe jom na waa na jneiⁿ hasta na waa na jnomꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌoom na nnda̱a̱ nncjaatseijndaaꞌñê cantyja na wanoomꞌm nnom tyuaawaañe.